لا تعجبني من الصفات الاكثر <hesitation> لاني نعجب بها اكترهي الصدق، اه التواضع الاصرار البساطة اه كي الشهامة اه الاعتزاز بالنفس.، ما تحاولش تغيرعلم النفس <hesitation> على عفويتك. طبعا <hesitation> من الصفات هذي جدا اللي بنحبها نفضلها في أي شخص يعني <hesitation> أهمها فترة التوابع.